Wukabya e Pakistan, e Pakistan abu ibwa banzire ebyalya ebyo ebikahamba eribunda. Abu nibalimi bo mutsele kutsibu babasingireyu erilima omutsele. Hane ebyalya ebyabakahulhamu wukahamba omutsele iwahamba enkoko iwathekabyomu iwabitsumbira hawumerere, iwathekamu ebithunguru iwa thekamu amawutha iwathekamu omu- omudalasini, wukathekamu omudalasini iwathekamu <hesitation> bakahulha bakahulhamomusigu, omuzigu kubakabwahulhamu bathya. Obo amasabu, bakahulhamu amasabu. Neryu ebyalya ebyo babyanzire kutsibu bakabirya nomuthima mughuma. Wukabya wabiribirya ibathekaku hali eyabakahulhamu Tahini, nayu nimboka nitahini bakakola yomwa Omwabihimba ebinene binene ebye kyisungu ebinene binene, wukabihamba iwamwerere iwabituda wukabya babiribituda iwatheka omwakyuma ikyabiswa ikyakolhamu eyiringa mboka. Neryu bakabirya mwabibi emboka eyo sibalitsumbayu, bakabirya mwabibisi emboka eyo bakatheka momunyu, ibathekamu naka nakalinga ka piripiri ke kyirima, ka babirithekamu akekyirima, iwathekamu iwaha abagheni bawu ibalya ndeke. Neryu bakathekamu amakalha, amakalha ayu akabiyamba eritheka mwa kahoho iyabya iyinabehire ndeke. Bakabyahulha mwa kabusa